Turkey laf kabanotii kaban ishia dikyoa muu gudio amuu kaban iduatii kaban ishiantun inamanne hiishentii ammo adunne kasabati amine hunguluf lafa sahali diko gudioamuu yaani kaban iduatii kaban gudioneamuu hod gudioneamuu kaban sun kaban inama faituu.